Raha anatin'ny iray volana manao bazary, de isan'andro zaho manao bazary, ça fait zany telopolo andro zaho manao bazary avao, zay no fomba fiainako ato.